सफ़रा दौरान न मेतेता लाइट म्यूजिक वोंदु ना भोत धीरे से आवाज़ वाई वो सुणमा पसंद ची भोत पुराणा-पुराण गाना अर अपरी भाषा गाना वोला उ भोत अच्छा अर रामायणा जु डाइलॉगे वोन्दा उ भी लोगू ते भोत पसंद ऑनदा मेते भी ऊ भोत पसंद ची।